د بنګله دېش پخلی د وريجو، کب، او مصالحو ترمنځ توازن لري. مشتي بهات چې وريجې، چرګ او سبزي لري، یو دودیز خواړه دي. مرچ، زنجفیل، او هوږه زیات کارول کېږي. دوی د خوړو سره ترشي، پیاز او مستې هم خوري. د بنګله دېش پخلی د کورنۍ او کلي ژوند مهمه برخه جوړوی.